Enyo, shigbe be nye Tɔsu Abraham nene ɖe, nyea mele fiya numɔwo dzro nam vɔa mateŋui, mele asinye o, ye wɔ be nye me teŋ tena ŋui o. shigbe be nuyɔwo nusɔsrɔ̃wo ne wɔ mì va le ne mì egbea via, ne Mawu ve mīa nu be, mìabe nuƒoƒowo de mìagbɔ, ne mì kpeɖe mìa ŋuti, ne mì vlu asia, edzɔna dzi num ne amewo le ʋu me va le yia, edzɔ na dzi nam ŋtɔ, be ŋtsã ma nɔ ʋu me. Edzɔ na dzi num, ne amewo ku keke va le yia, alo amewo ku mɔ va le yia edzɔna dzi num. Be nye tsã, sie nye abraham nene manɔ emɔ dzi ne ŋtsã mava nɔ yiyim. Tsã xoxo ye mìa tɔwo zɔna afɔ, tsɔ fiya ayi shigbe aneho nene, mgba li le egbea o. Mìabe ʋuwo, mì le matsi matsi, mìabe ʋuwo gbɔdzɔ keŋkeŋ, ne zɔ via kaka yi atitɔŋgɔ kpeti ame ãdrẽ fifia, tamenyo ya nanyi le mɔ dome sie zi amatɔ̃ nene tsaƒe laɖo atitɔŋgɔa, me dɔ̃ amedzi o. Ne numɔwo le asinyea, edzɔna dzi <hesitation> edzɔdzi ne nye ya be <hesitation> biabianyewo, alo dɔ be mɔnu nyewoa, abɔbɔ num lo. Nyea, nuke medina, mazana ye nyi mɔ, parce que, emɔ wɔna be, gakeme ne goslow alo mì yɔna ŋɖe le fiya be goslow, ne ezo dzĩ si leke vɔ ne enyi be, emɔwo le ŋkɔnɔ vɔa eɖo game le afiɖe, ne ʋu wo tɔ ka ɖe ŋkɔ nɔ wuia, ya tem tsɔ mɔ ya kpoa ato eme luiluilui kpoa, ya yi ɖe nuwòa gbe ɖe gaƒoƒowòa dzi. Kpoa nyea, emɔ, edzɔnadzi ne nyea loo.